Ka̱ da̱nti gi mitnii gee da ba mak mbi daama, de ta yil atl ga debạl. Ta lak dami kokuma tali ta – ma̱tli a yis lu ba man la̱t ama̱rka, a’ akwai dalili gwe ɗe pawe a wuli ɗe a laami tali amerika wu. Domin lu ka̱n ma̱n cikekke tanhi tunda- na̱ cit cina gwe ɗe pa sa̱ rige sa̱ ci, cina yek cit – cina gwasan wo depa, yek duniya – sa̱ da̱nɗe gwel ga̱ duniya yi. To yek a lami a mi mago da mbabi daama gwe, ba yil deba̱l wugo ta li tabo yen kangwe de pa ba yil deba̱l go taɓo ta yen kangwe ɗepa lu gwisi niwui sa bo na̱ ta palte abo ko tante na̱ dlenta̱t gwe de pa sa̱ dlenti sula niwu. Mak ma̱na̱n suksi gwi mba̱la̱n ka̱n gwe ɗe pa ma ya man gopti gwasa̱n gwa, ko kuma go sa̱ rige sa̱ ʒiga yi. A lame ta ʒhiga ta li ta k dạn ka̱lu gwisi a mawu ta koya ilgon tedi ka̱n gwe amago ilgwe baman ta̱la tetɗa wu a ta̱le te. Ilgwe ba man ta̱la ti tet ɗe sogo a ʒaki teka domin ba̱ ko yeka̱n ka man yenti a de ba̱l aka ta̱le ka atl gwaso. A lam ta̱ nya mbuli tantu ta li <hesitation> ta lak yen atl wu amangota man dla̱puti ilgwe ɗe a ama̱ yeni wu. Nak kan gwe ama yeni ko ka̱ kanti shishi ga̱ wulde asa̱ kanɗe ama̱ yenti gaskiya tu kan lu-lu ma̱n ta̱nti da̱nti a sannan goi luka̱n bisa ni tarihi ni nak atl ga̱na̱n so, domin ka̱ atl ga̱na̱n wo ɗe kyo ilgon na̱kɗe sowuco ilgon-nakda so-alam atl wu saboni ilgwisi a atl ga̱ deba̱l wo ko ba̱ ilgon na̱kɗa̱ so sa kanki na̱ muhimmanci asa̱ mani mbalti hakki ga̱ ma̱lgwe ilgon mikɗa sogo sa ma nik kanti haki gwa asa̱ mbal ki mal ma̱l gwe nda̱l malki wu. A sannan so huka̱n gwe sa̱ damuwa na kidi gwasạ ngwede tas ʒi gwel ten sisoi kaman nak kangwe ama̱ daukaka sugabanni ka̱ ga̱na̱n go sa̱ sa̱ni nuso. To alam atl wu sosai sa bonnạ asa kule, na̱ ma̱ jwe ilgon nisa̱ so don ta̱s kamisi hakki gwasa̱n malma̱jwe nda̱l man siwu, dum nak kan gwe de pa a kumi go. ta̱ mbala̱n na̱k jinin wu so. dun kaman ka̱ atl ga̱ na̱n gango de kumde ilgon mikɗa sogo to kyo se kangwe sa pa̱li na̱kiwu – sosai se kangwe sa̱ pa̱li na̱ kiwu, ka da̱n de ilgon so ma̱lgon a go shawara gwe ka̱ lu gon soi a kik-kik gu na̱ ngen nak ɗa na̱ na̱k ɗa̱ so, ali ka̱lu gon so. Kai kota̱ ga̱ba ka̱n ka̱ ta̱le ma̱lgon yik-ka̱ yis ma̱lgon so go kali ka̱ hi gon so to a lam atl ga̱ tetgu so sai, sabonna ilgwe ɗe a takaice ɗe ilgwe a dla̱m ju sa̱ yis dara ja ma̱ljwe de pa ma̱n rai ka̱wu.